A jalniido masin, mi yida mi sendira bema. Ngam tomi jodi be ma ado jalna am, useni habdu a bedda jalnugo am.